I fanjakana io an de agnisany managna anajara asa maventy be si amina fifehezana fitondrana tegnan'olona. Voaloany alôngany nakôa hoe tsisy i fanjakana Io an de samy mandeha dahoara aby si olona jiaby, lasa samy magnano zegny tiany tsisy mifagnaja. Ra tsitsy zani i mpitandrona filaminana mpiasam-panjakana de raha mandeha <noise> oazy si fiegnana.